E premte më kujton daljet e natës dhe darkat speciale. Është një ditë perfekte për të kaluar mirë dhe për të shijuar shoçërinë, shpesh e lidhur me momente festimi dhe një atmosferë më të lehtë dhe të gëzueshme.